കാദ് ദാത്ന ആഥ് സുലുപധ ബേഇലേ ആഥ്, സുത മുഥ। പ്രാനി ഇപ്പുനു ഹൌമനഛന്ഗേ അപ്പുനു ഹസിര് നീരു। ആഹര ദാരി ബുക ജഗ്രുകധ അഥ് ഇപ്പുനു നമകു। സരിഅഥു ഥൈയരി ഇപ്പുനു അപ്പുനു ഐക്കു। <hesitation> ദാന്തുന ദുമ്ബു ഇന്ഛ ദാന്തുദു ഐക്കു മപ് ഇപ്പുനു ബുക। ദാരി ഇപ്പുനു ബുക നമകു നീര് ഥിക്കു നുന്ഛിഥ്ന। രൂദ് ആഥ് ഇപ്പുനു ബുക നേത്വോര്ക് ഇപ്പുനു മോബിലേ ബുക। ഗ്പ്സ് ഇപ്പുനു ബുക ഐക്കു നമ പ്രോപേര് ആഥ് പ്ലനു। മല്പുനു സരിഅഥു കുന്തു പാഝുദ അപ്പുനു ജീനേ। നമകു അ വേഅഥേരു ഗു ദദ വേഅഥേരു ദി ഛന്ഗേ। അപ്പുനു ഇന്ന്ഗോഥ അപ്പുജി ബുക ഫൂദു ഗു ദദ മല്പുന। പൂര ഫൂദു ദിഥോ ന ഇത്ല, നമ രേഅദ്യ് ആഥ് ഇപ്പുനു।